to tṵṵ mi̱n nyed a ki̱ni̱na na fo̱o̱re̱ ko̱nṵngo̱ mi̱ ndakṵm wurke nyi̱m ki̱tang mṵ kṵwo̱ nang wṵ mi̱ nkiye ke̱e̱di̱ e̱ wurke, wurke sangkum. sangkum angkum fe̱di̱ shi̱ ma wani̱ be̱e̱to̱ kwang, ki̱tang shi̱ ma ntṵṵ be̱e̱to̱ke̱le̱ bo̱ke̱l le̱ tiye̱ bṵti̱ atti̱n nyi̱m. Ki̱yang ko̱ kṵ kuwoshi kṵ so nti̱ṵṵ lo̱o̱k lo̱o̱k o̱ na mṵ di̱ mni̱i̱r ki̱tang a kuloku mu̱di̱n ndakki̱ mṵ ndakum di̱ tṵṵ naki̱n she̱ wṵ maashi̱ e̱ mmaabṵ be̱e̱le̱ a kam ti̱ye̱ bṵti̱ mi̱ ndakṵm wurke sangkum nyim ki̱tang na mwar fe̱di̱ a kamshi̱n na bu̱m nyaccal she̱ mi̱ ndakṵm de̱ mi̱ nno̱o̱ti̱n muye̱ mi̱ nyṵwo̱ li̱mda she̱ mfaati̱n kwaan wṵ mi̱ mmaati̱n naki̱n ne̱ me̱ mi̱ nyṵwo̱bṵ ke̱e̱shi̱ li̱i̱r, atti̱n wurke sangkum mangke̱ na li̱i̱r mandi̱ take̱l yatti̱ curang wolsho̱ na mṵ ndakṵm di̱, di̱ ntanki̱ni̱ng mu nyaa me̱cce̱l mo̱ di̱ so̱kti̱ne̱ mṵ nyo di̱n ntaya a bṵlle̱ mo̱ mangke̱ take̱l di̱re̱ ti̱m ti̱m nang wṵ mondo ka shi̱n saam na mṵ dakṵm de̱ di̱, mi̱ ndakum sangkum, sangkum fe̱di̱ mi̱n dakṵm de̱, ni̱bi̱ kuma dingki shi̱n dingki de̱ na mu ko̱we̱ miim ne̱ mo̱ di̱ yo̱ke̱l morkin ne̱ mo na di̱ nfii di̱ mṵ nwaki̱l shi. Na mṵ nwaki̱l di̱ na di̱ mbi̱i̱ we̱di̱ mṵ fati̱ miim mṵ ndurshi mṵ swati̱ke̱l wurke kwanghi̱n mṵ mmobun shi̱ a kwe̱she̱ mṵ kṵttṵti̱n nyii̱me̱l mo̱ kashi̱n myi̱m te̱e̱ di̱ to wu̱ di̱ye̱n o̱ kṵttṵyi̱m nyi̱m- ki̱tang mi̱ ndakṵmti̱n di̱shi̱n nyi̱me̱ ko̱ di̱kan li̱m swad mi̱ ndakṵm mi̱ mfaabṵ ke̱e̱shi̱ li̱i̱r a bṵlle̱ me̱ ko̱ me̱ nyo̱ shi ma di̱ kan mṵṵyi̱m atti̱n di̱ye̱n ka dṵro̱ mi̱ nsṵbi̱ng so̱ ti̱ye̱ bṵlle̱ mo̱ di̱ nta saa bṵti̱ atti̱n dishe ti̱ye̱ bṵti̱ nyo nyo̱ li̱r re̱ ti̱ye̱ bu̱ti be̱e̱le̱ ko tiye buti tawe̱ sa buti kadi̱we̱ ye̱ shi̱ so̱ ko mṵ mta nyi̱lki̱ng ki̱n misho to mi̱ ta dakṵmke̱l wurke sangkum shi̱ne̱ she̱ di̱ ta kwangki̱n me̱ himke̱l a kam ne̱ yim ne̱ me̱ mi̱ ndakṵm wurke sangkum na mṵ namshi̱ bṵlle̱ mo̱ di̱ mbwang yarang mṵ nyo lima she̱ di̱ lamke wurke sangkum mṵ nadakum faati̱n be̱e̱ nyi̱me̱ kwangshi̱n bo̱cco̱k na mṵ ndakṵm di̱ mṵ yang nyo̱shi bṵlle̱ mo̱ yarang atti̱n mṵ dakum tṵṵ li̱mlim ma mmaa tem- tem a abṵti̱, mamṵ nyṵwo̱ ke̱e̱shi̱ li̱r yaa ne̱cce̱l mo̱ yang li̱mki̱n ma mṵ faa ke̱e̱shi̱ hi̱r atti̱n sangkum mangke̱ ta di̱re̱ tem- tem bṵti̱ nang wel saam ne mo̱ddo̱ nang wṵ mi̱ kiye de ya maccel sangkum wol sho kwanshin mabu nang moddo na saam mi̱n nangbṵṵr.